ई हने दुनिया द्वा गुरुत्वाकर्षण मौजूद मैच, द्वा भांति अजीब रंग रोचक स्थान नीच। द्वा लोगस अनु देनिक जीवनों बदलाव लांच। द्वा लाभ ली नीच, नुकसान लि नीच। गुरुत्वाकर्षण ऊ बिना जीवन, आंदोलनों गति, लोग स ऊ आनु आनु शरीर उपकरणों उपयोग हलिस हाजो, स्थिर मानिच। दोनिपि गुदा रंग बांग उपयोग वस्तु चिपके के नीच। भोजन रंग पेय, दोगानु खाओ रंग, पानी, कंटेनर औ रखेमग्याच। दोनिपी <hesitation> ग्रुत्वाकर्षणु बिना होदो स्थिर नीच। नींद रंग आराम, लोगानु डियांगु स्थिर नोग्याच बिस्तर ओ उपयोग लोन ग्याच, लाभ नीच। नई खोज, दोनिपी आविष्कार हचिद, वर्तमान जीवनु बेहतर लांन ग्याच। <hesitation> व्याम और खेल रोचक तरीकोस खेलम ग्याच। आंतरिक अन्वेषण, आसान रंग सुरक्षित नीच, नुकसान ली नीच, स्वास्थ्य समस्याएं ली नीच, मानसिक स्वास्थ्य अबोल मानिच, तनाव नीच, आर्थिक समस्याए ली बच। दो गुरुत्वाकर्षण ऊ बिना जीवन बहुत ही अजीब नीच। स दवा <noise> लोगा नू खीम नीच।